اه <hesitation> أجول لها تحاول تجرب تتنفس بشكل عميق.يعني جبل ما تتحدث هادا بيساعدها إنها تهدي وبعدين يعني ممكن تتدرب علي الكلام يعني جدام المرايا، أو حتي مع صديجاتها ،عشان يعني تحس أكثر بالراحة ،و <hesitation> تجدر كمان إنها تكتب نجاط يعني جبل ما تتحدث عشان يكون الموظوع واظح إكثر يعني بعجلها وإفكارها تكون واظحة، والأهم من كل هدا إن هي تكون علي طبيعتها.